अगाडि के न खाली बाथरूम सब मे न बेसिन रहतियौ की किचन मेन बेसिन ना रह लै लगाएत अगाडि के आदमी सब कह तियौ ना निमन लगाइए फूहराट लाखा माने अखुन ता न सब के घर मे देखबेन त भानसा घरमे न बेसीन रहतौ की । आ घर के बहरो बेसी रहतौ आ बाथरूम मो मे बेसिन रहतौ त बाथरूम बाला बेसिन मे चाहे घर बा बाहरा बाला बेसिन मे न ब्रस करबे चाहे चाहे कुला करबे चाहे हात ओत धोयेबे खा ओ के त आ किचेन चाहे भान्सा घर वा के बेसिन रह तौ न त तु भान्सा कर्ते करते खाना ओना निन ते उनते जौन भरीया बा सब रहतौ न आइ सनके परल। त उ वाला न तु उहे मे धोलेबे की तोरा उ पुरा भरीया लेके बाथरुम मे चाहे गाउँ मे रहबे त कलमे ना जाए के परतौ। बरी सुबीस ता होजाइ की उ बाला से त हमे अउसनके हमरा घरे लगा देले हौ भानसा घरमे बेसीन त हमे न निनते निनते उहे बेसिन वा मे जाके बरीया ओरीया सबे मल लेइसी की बादमे हमरा कलमे जाएके ना परे आ बरी निमन लगैये फरीस लगैये सब चिज करे के निन लेइसी आ उ लगन निमन से कपडा भिजा के की उ बाला के न टयेलसबा केन पोछ देइसी बरी निमन से। त बारा निम्न लौकैए गैसबो ओएसबो न निमने से उहे लगन धोवा जाइये गैस औस के खोल ओल के ना लेजाए के परैए उ बाला बेसिन वा के चलतेन बरी सुबिस ता होगेल बा हमनी अगाडि त ना रहल अगाडि त सब चिज लेके हमनी के कल मे जाइत रहली माने अखुनता निमन लगैए बेसिन के चलते।